حسيت براسي كان عندي بزاف الزهر فاش خديت واحد المنحة ديال القراية. كانت فرصة كبيرة بالنسبة ليا، حيث المنحة خلاتني نركز على قرايتي بلا ما نفكر فالخلاص و المصاريف ديال القراية. أو من قبل كنت خايفة بزاف <hesitation> على كفاش غدي نخلص قرايتي، ولكن هاد المنحة ساعدتني بزاف باش منبقاش هازة هاد الهم